शुक्रवार रो दिन मेरे खातर खास होवे, क्यूंकि ई दिन हफ्ता भर री मेहनत बाद विश्राम अने खुशी भर देवे। इस दिन मैं परिवार अने दोस्तों सै मिलके चाय-पानी करूं, स्वादिष्ट भोजन खाऊं अने हल्की-फुल्की बातचीत करूं। काम रो बोझ कम हो जावे अने मन में नई ऊर्जा अने उमंग। शाम में कुछ आरामदायक संगीत सुन, मीठी यादां बनावण रो आनंद उठावूं, जिकरो कारण ई दिन रो अनुभव सुखद अने यादगार हो जावे।